<hesitation> Mampiavaka <hesitation> sevaly sevaly kaka, sevala ma e soavaly amignay amine ampôndra, e sevaly kaka miazakazaka, miazakazaka mafy matanjaka zany, fa <hesitation> ampondra fahitako azy izy tsy tsy miazakazaka mafy be aveke koa sevaly kaka misimisy vatagna.